हाँ तो भाइयाँहारो हामने मान लाओ कि हाम माता पिता हेंगें। और अपने बचपन खा मोटरसाइकिल चलाबो सिखा रहे हेंगें। सो ऊके लाने सबसे पहिले हाम उने मोटरसाइकिल चलाबे से पहिले मोटरसाइकिल के जितने भी भाग होत हेंगें ऊके बारे में बताये। कि कौन सो का काम करात हेंगो। ओमे किते से एक्सेलरेटर लाओ जात, कित्ते से ब्रेक लगाओ जात, कित्ते से <noise> गियर डारे जात और कितनी स्पीड में गाड़ी चलाने आत। साबरी जानकारी उने देने आये और पूरी तरीक़ा से सिखाबे सिखाने आये। तब जाके बे आउरें मोटरसाइकिल सीखे और सबसे ज़रूरी चीज़ ओमे यातायात के नियम हो गये वो बताबो सबसे ज़रूरी हेंगो क्यासे कि।